Ka shumë sporte që praktikohen në të gjithë botën, si futbolli, basketbolli, tenisi, noti, rugby, hokej, volejbolli, golfi, bejsbolli, atletika dhe arte marciale. Çdo njëri nga këto sporte ka rregulla dhe teknika unike.